Maana, in bənan, kab ɓinə nooto kə cut ɓi nooto. Wal la dal, kə mo, kə iŋg, mooto ɟaga, dəbu, kə maanaha kə na mooto. Wo maanahaka cut, ha baru naŋg ki ɲoto. Tə nə mooto, kə cuut na nay. Ɓii ŋgəta aani katak, men de tabo. Ter aa kərokiɲ, ki iɲ ɲota, kə naŋg, naŋg tə got na katak. Moŋg mooto nan, tu cuudu mukhtin daana, saa in bii ni ko. To oto baa kao kətək. Taan, ha no nooto ef. Ha- aŋ de tə nom mootida ta law. Law akhar ka, naandal, tə mootid tə dən saat ki, ŋgal naabin ti ri naabu. Yu nab katak, cuy nab yoli gene, oho nab daŋg gə ta nab ɟaa, law kan tə ur momoŋ. Neen tir saad kiɲ ŋgal naba. Woo, dee də tə iŋg wo tə canda. Yaa kə naŋg tə saad kiɲ ŋgal ub ɟaaz ina barunti. Paru iiŋin, tad dam dam kə kuyine, ti ɟahaz kə kuy ne, ti iɲ mooto, dal, tibii, yatu naanti. Tibi naa biyinti tiɓi kay naa biine. Efen de tabu. Hesitation, naŋg no ti da, woo iɲ ɲoti daane. No nooti den, yaa ɓi gotoŋg ay niyet. Wo naŋg baruti iŋg noto naŋg ɓi toŋg hanige. Neen ndel, deen no nooti cal. Cuud bijinen nə kotiɲ kə bowuuu. Ti cud biin kə tə aani. Barunaŋg ti iimoto. Tata ɟaas kə koyi. Wo naŋg tə aafi ɓi naaba ko. Toŋg aafun nooto. Kee tək, doobiɲe, too de tabo. Cuud bi ɟaakiɲ noo tida. Aa nonoŋg ti daan, nonootot, wo naŋg i nooto. Nonooti dərinaab, kətəri naab bi katak. Akhar kə got naa biyin ti, tə nab bidan kataka, paaden naŋg biinom. Aa nom, naŋg noo ti cel. Gul na batan, ti iinɟi tə ɟaayiski koy konaŋg tə arək kərbut nabiine. Taan, wo roode de tabo, noonoti daanan. Noonotidaan toŋgi nooti. Ɓi toŋga anigede yi noŋg nootida toŋg yi no tida. Wo ɓii toŋga anigida, nandal, maanna hadi tabo, moo mooto ocot bi. Wo kodum ta aɲa, wo ti iɲ ɲoto, ti ɟaas kə yoreɲ nɟine, woo tə afa baa nab ɟin ti. Efen de tabu, nom mooti daa, woo ot cut naŋg ɓi tum a ni gidaa, woo tom i a ginaba kaskida. Taan, nom nooten efen de nomba akhartin, toosinoo dəŋgəna efen de tabo, naŋg iɲ akharkene. Tetabo nan, akhir ke, nom nooto, woo tərut bi bi ta aani, wo iɲ nooto. Tə kay, naabine, naŋg ko, efen de detabo, nom nooti daa, wo nam ti in nooto, ɓii ti naagida, woo ibaruga naŋg tom iinoti daga. Naan ndat, tedetabo, tə nom nootən, efen de tə nom nootən, tom iinoto, wo naŋg. Tar efen de tabu. Iɲotida, woo cutbi nooti daane. Daan nom noot nə, efen de tabu. Nom nooti dəl, cut bi, noti caa akhar kaan, cuut bi tə tawal ka, aa tə tawal fu gudu waasir goŋg tu uru nan. Nane ya, ɓif toŋg aani igidaa, wo naŋg, toŋg ij no tida. Taan gode tabo, yatu nan akhar ka, dubu kunoŋg no tidan akher. Taha nom noto im nooto. Te tan, akhar kan, tu minotida, naan ndalaan, wan na ahin ce.